Momba ana colibri, colibri zany moa leka sy fantako zany, zany raha sisy aminay aty, sy fantako zany na raha biby sy fantako zany na raha maniry na atiala dia sy fantako a raha colibri zany